<noise> Adze a odur "weekends" a mepɛ ne nyɛe paa de <hesitation> ɛno nye dee mu hyɛ oo <noise> ɔyɛ a <hesitation> mpɛn pii no minnyi beebiara kɔ ntsi no sɛ nnyɛ skuul a wɔbɛma dwumadzi bi a mɛyɛ na mowɔ fie dze a ɛno dze dan mu a na mɛhyɛ <noise> na minya buukuu bi a makenkan ba a miyi ɛno fi mu dze a ɛno dze <hesitation> minnyi biibi fofor bia a ayɛ odu "weekends" a meyɛ.